نقول يوم من الايام كان اكو طفل على وشك النطق على وشك التحدث وبدا انطلق لسينو بدا يحكي بدا يعني اول شي يقول الطفل بابا ماما والاشخاص القغيبين علينو بالعكس يعني الطفل أول ما يحكي يكون شي كلش كلش حلو تحسو هو فغحان هو ينطلق